Laku ina sayure ruja manta mama aleima kalue <hesitation> kalu mate u unae makanan malukuma ma mama kalu alaie pokurang apa yang pentinge kamana nu kahatu ma kaluite alai laku inanu weidu we sinari laku ina iya tatunuta laku iya mas karing ma mamanta ma kaluee inaee hisiu inaee utanue hihi heiye gudanga mama aleima pas laku inae niko ina kaladi laku ina kasbi kalu niko laku inae dupia pala tu ma laku niko iyan ina mas karinge laku inae pala utanu rujak manta nikome sayor ulang. ulang nikome. Ite kalo alei ma kalo mateuna kamananu asmaloko ma laku ina dupia pala tu ina kasbi rabus. inae <noise> kaladi rabus ina kasbi rabus laku inaee sayoree ina utanuee hihi. utanuee ulang. ulang laku inaee ina ianue iyan tatunu ta laku iya iyanu mas karing kalu ite alei ma kalu mat nauna mape kaluee. kalu dupea pala tu ma mati une ya ma. mati une, mati sohayao. mati soa ya pea baru mati utana hutana talou baru mati tuma ya ha mati tuma ya pea ilokoa aku kalue inanu mama teua asiau mateua asia baru matie. mtie cucia barsi acicia barsih pea lakumatea rabusaa rabus pea laku mati dukeae dukea pea baru mateua ma pikadu haa kasbi siu na mama mateu asiao mateu asia pea mati ku pahapea baru matie kukusaamti kukusa pea laku matie. matie tanu lako mati ama pikadue eu amaa lao laku inae ianue hihi ina iyanu tatunu ta ina iya mas karing